خمسه ،عشره، خمسطاشر ،عشرين ،خمس وعشرين ، تلاتين ، خمسه وتلاتين ،اربعين ، خمس واربعين ،خمسين ، خمس وخمسين ، ستين، خمس وستين ،سبعين ،خمس وسبعين ،تمانين ، خمس وتمانين ، تسعين ،خمس وتسعين ،ميه